Tɔ, ipɛrɛ kim nza kutuma ina nabɔ, gā kɔ̄ so ipɛrɛ blɛ kɔ̄ zɔrɔ nɛ kɛ, agā ncoo n sarɔ koo agiididrɛ, kɔ̄ ma zi nkpi lo kɔ̄ da ka isi minyɛ. N kɔ̄ n ni nyɛ di ko nayibrɔɔ kɔ̄ na swaraa ki la da sinɔ, n jɔɔ nwā kɔ̄ a gbla kɔ̄ a bɛ mijɛ mijɛ kɛdɛ kɔ̄ nyɛ blɛ, blɛ agā blɛ faru isi nyɛ blɛ, ka jɛɛ agbla kɔ̄ naa waa si trɔ kɔ̄. Kɔ̄ na didrɛ isi nɔ ki n da ka si nɔ, ki la daa ka, ipɛrɛ blɛ dɛ kila didrɛ ko mijiri itsi, kila zɔrɔ tadi isi ibla, ki la da ka, kila tutrɔ, ki la jɛ giibanɛ kɔ̄ koo blɛ, nyɛ blɛ blɛ, agiigbɛ sapru ziinɔ muna, blɛ agiigbɛ yinbo ziinɔ muna, blɛ agiigbɛ nsa ziinɔ muna, amma nki yi bɛ didrɛ cici si nɔ, ki di da ka si nɔ, ki yuwɔ tutrɔ ki yuwɔ raa si bliyi nnɛ, cɛɛ za kɔ nɔ vukɔɔ gā ka di ritre kɔ̄ nɛ. Nyɛ blɛ kuma a agā kɔ̄ ka koo, kusono ka koo ribli kɔ̄ nɛ, a yiya jɔɔ, ka jɔrɔɔ, ka a kplɔ fini fini fini, ɔ bɛ didrɛ si nɔ, ki yuwɔ da ka, ki yuwɔ tutrɔ zan ko noo ni zwa. Ipɛrɛ blɛ ko mukɔ̄ wa ka kpoo nyɛ, ki na didrɛ si nɔ, blɛ inɔ di nayibrɔ akɛli kɔ̄ di kise lo klaa wa, amma ki bɛ didre si nɔ ki di da ka si nɔ ki yuwɔ da ka ki tutrɔ ipɛrɛ nɛ kutuma lo zaa yi na kɛ na. Ki yuwɔ da ka si nɔ, ki yuwɔ tutrɔ nɛ, cɛɛ zaa kɔ ni nɔ ma agiibanɛ a jɔɔ ka tutrɔ mudāā ka vukɔɔ isi manyi gā ka di ritre kɔ ka jɔrɔɔ kan zanmalɛ isi minyɛ ki ayibrɔ ka di retre kɔ̄ nɛ, kɔ nɔɔ vukɔɔ nyi kɔ. Inɔ saa zanmalɛ isi minyɛ ki ayibrɔ ka di ritre kɔ̄ nɛ, kɔ nɔɔ vukɔɔ nyi kɔ. Inɔ saa ko ni ipɛrɛ kɔ cɛnɛ ipɛrɛ kɔ didrɛ dɛ, kɔ zan malɛ kuma kɔ zɔrɔ duwa isi si wɔ. Gā kɔ nɔɔ gā kɔ̄ ɔ pɛ kɔ̄ a di aga zuzwa di bɛ ritre wɔ na kɔ̄ nyɛnshala an bɛ gitɛlɛ, kɔ ɔ sho si kutsa ka gɔ giibanɛ gugru ko nipɛrisi kɔ didrɛ kuma ka nɔ nyɛ kɔ̄ ipɛrɛ kɔ zan kutuma na, ko kuma ɔ zaa nayibrɔ na, kɔ didrɛ kɔ gɔɔsi wɔ gu lo ko nipɛrisi a ɔ di nayi brɔ na. Ipɛrɛ kɔ̄ zan nayibrɔ na kɔ̄ n didrɛ kpoo dɛ, n tutrɔ manyi ki minyɛ pɛ kɔ̄ zan nayibrɔ ma, kuma n zan kutuma muna.